Finatawa lesdi nowe ɓe kokka fottudugo e simplicity. Dembo e ɓe ɓuri wannugo e wondugo e hawtuki ko e kadi bo eɓe gaɗa fijo mbana fijo goɗngo wi'ata fijo Christmas. Dembo.